രുസ്സിഅ സമ്സ്ക്രുതി ഛല വിസ്ത്രുതമൈനധി ഛരിത്ര। സഹിഥ്യമ് കലലു സന്ഗീതമ് മര്യു സമ്പ്രദയല। സമിലന്ഗ്ഥോന്ഗ ഉന്തുന്ധി ഭാശ മര്യു മഥമ്। അധികര ഭാശ രുസ്സിഅന് രുസ്സിഅന് ഓര്ഥോദോക്സ്। ഛ്രിസ്തിഅന് മഥമ് <hesitation> പ്രധനമൈനധി। സഹിഥ്യമ് ലേഓ തോല്സിഅ ।ഫ്യോദോര് ദോസ്തോയേവ്സ്കോ അന്തോന്। ഛ്ഹേഖോവ് വന്തി ഗുപ്പ രഛൈതലു രുസ്സിഅ സഹിഥ്യമ്। ലോ പേരുപോന്ദരു സന്ഗീതമ് മര്യു ന്രുഥ്യമ് ബോല്തൈ। ബലേത് പ്രപന്ഛ പ്രക്യഥി ഗന്ഛിന്ധി രുസ്സിഅന്। ഫോല്ക് മുസിച് മര്യു ദന്ചേസ് പ്രസിധ്യമൈനവി ആഹരമ്। ബോര്ശ്, പേല്നേവി, പേല്മനി, ബ്ലിന് മുഖ്യമൈനവി। പന്ദുഗലു നൂഥന സമന്സര വേദുകലു ഛല। മുഖ്യമൈനവി രുസ്സിഅന് ഓര്ഥോദോക്സ് ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്। ജനുഅര്യ് ക്രീദലു ഇചേ ഹോച്കേയ് ഫൂത്ബല്ല് ശുത്ത്ലേ। ബോഅര്ദിന്ഗ് ഛേസ്സ് ഛല പ്രഛുരിയമ് ലോ ഉന്നയി।